أنا بفضل التحدث مع نفسي في المستقبل ليش ؛ لأن التحدث مع نفسي في المستقبل بقدر إني أعرف اخطائي و وجهاتي المستقبلية ، و بقدر إني اقعد مع نفسي و اغيرها و اصححها و اتخذ القرارات الصائبة ، أما التحدث في الماضي بالطبع هو مهم و لكن ما حدث في الماضي فقد فات أما المستقبل فهو أكثر أهمية.